<hesitation> hidima nti da hara a biki ar a sham ndana pila thlirkima na rakka, kamnyar hidima ngini, kamnyar hidima gini ti pila ni anri virari ajiya yari asi, kuthli ta fultakur mdilaka taɗi taba wuti kuthlina amma vir dani tsa wutini tsa filti taku akwa zara laka chuchu kata beti mwa, tasi ndakwa tawa lari lema a ta kira ri, kaga ngi wuti hidima ngini a na tiramta msira di kamnya da wut kuthli, mdini tsuwa mi tsak tiramta nɗa pila ajiya miri, a a nda pila gini ajiya kutaɗi, mi gini tira mta, nda pila ajiya wandai, guni fa ajiya miri, a a gini ajiya kwaya bura, gini pama, ginifa aa gini ina, ai gini ajiya sabon kasuwa, gini fa ndi pila ajiya a suna garubula, ginifa gunda, gini fa mandira girau, buratai girifa, <hesitation> Na tiramta a kiman diya mzir an ajiya buru a kuta di na ola toto gini <hesitation> fa wai ar haldimare, ajiya na tiramtari <hesitation> gini fa ajiya thlamndi an danchabo kenan. Thlirkiman ngi sidi ari tsa tsabi nji tirim, kan wul su, kan batha mja kwa wulsu, mja kwa batha mjikwa hara hara a bwada, mi sakati duniya hilri mawa sakaɗa pilasar uare dakwa hara ka bwaɗa a bwada, a bore yare a boni, yore kanakuru da kwa harari a bwani, bura bura a bwani, bathlir waksha waksha aɗi, ey bansuwe aɗi, duk da haka diya sai viti ɗifa gi hira, ana tsuwa ma ɗan kar a kwa dil rey <hesitation> abun filawa, laka ki njab wui, madan ker yara laka akwa kithlitsi aboni gini thlirkima bikina tiralm ta hankala kowa pipipiyari kamya vir ginda sun hara laka kirawa awo, wallahi tinga snsira kuru swari virda kira wa, mi su hara tig da pila ka hyel firari kamnya bur ma an suti bwar kwa sikari, amma ni bindan kriwa madum, <hesitation> ngi wuti sudumwa laka a bwalaka amma bir thlirkima aa haba, swa dina lafiya apa virir thlirkima ashem, kamnya apa ti yakwa jika ajiyan ma, nda si pila kiza ar gusi ma ki si, aa gusi ey, bulata wiwi ki si, <hesitation> sai bur pila thlima digini <hesitation> sabon kasuwa, shaffa, <hesitation> ndi ka kwajatta, gini fa a biu ta gobar mzir kuhtlini ey, a haba wul har tak nzi mɗa ok diya, ta ta takunnu wallahi, to sai ina lapiya viri thliima na rakka asham ti bur na pila ey a buru mbur papir kan pila a hausa yomi, kan pila na rakko ko no ola, abur bur na pila thlirkima asham, a ndi pila ginifa tuhuriya, ndi pila a dan choba zajini a bwada, Nga wuti maɗanker mɗilaka tak hatti lumtur <hesitation> buhu, mɗila ko tak dupto leader laka tak hatsa tsa kwa hara kuraki a bwahila ajiya nɗa, toh vir ngindanm kam gasiya ti ana tsi msira ala duniya kuma ana tsi msira alli ana alli tin nya nga akwai ɗiffi gaba daya diya apa nɗa mti wa diya, kamnya ii mi ma, mɗilika virdam anda ta lifi akwa ƙauye ɗa katara pila kai aslrina anti i wuti mɗi nati dana pila kuthli ni wallahi i wutini ata taku dakwa ta war lema a ta ƙriri, nga gatu da thli musu nɗa pila tam aɗi tsawa diya ngindani tsa, tsa duku anti nɗa kwa tawa lema ata kiari, mɗaɗi natiɗi horari lem a dawa shang shang tsa duku niga ngii wutu mdi damwa ri, ngini dama dana si bilawa dakwa kauye, dani siwa shang shang da sidi sunati lema akwa wa, toh amnna na gini ti ngi wuti ka lema ata krari ni tsan kuthli ni, ka ga <hesitation> mji bwaduku na gini ti da bwamta kusara dani am daga zanna me ne me ne laka yarari.